Ho o on. kit a ñó ini kute ta hú. lakon'nro yó, ta hú chikulunre yó, a hú. tiyaka, ñó'o ho o on. <hesitation> koo koo tikuii kao chinti ño lakonro ño ho o on. tiyó'o ho o on. ñó candrejó nida tu kitijan ta mini kitijan nruiyó chí pus yó tá mini yute kuali kuali chinrua, odu yuté nró, tu kitijan ngu hu. kiti ñó yuté yó tikolonru tikolonru xin lakonró tikolonru xi ho o on. rana, tikolonru xi ho o on. chile toró ta nida kitijan tá ini tikuii tu katuti ta ho o on. jan ku kuatí ta danguan neneti xhikanoti no ñó.